Gollal ngal mbaawmi moƴƴude e mon ko wonde nowoowo gollal. Miijaade heɓɓoore no waɗirte, hol nden fuɗɗoto, hol nden gasata. E ƴeewde gollal ngal so tawi angal moƴƴi, tawi ngal moƴƴaani.